Lords sien kolor na to kolor gass, to xnia, to kich, to azul, to rosad, to ngaa, to gris, o guich nga kolor enke, este kolor klar, to kolor de kafe, yo kafe este fuert, este naranjadke, este ngach, este ngaak este creem, ke pink este moradke.